لو كان بإمكاني تعلم لغة واحدة، كنت أبغى تعلم اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية هي الخيار الأمثل، وهي مفتاح كل باب، وسوف تساعدني في حياتي المهنية والشخصية، كما أن كم هائل من الموارد المتاحة لتعلمها، وبإذن الله بقدر تعلمها بسرعة، ولكن ينبغي أن تكون لغة واحدة فأنا أوصي بالإنجليزية، فاللغة الإنجليزية هي لغة الأعمال والتكنولوجيا والسفر والإنترنت، لو عنده نية للسفر يشتغل بشركة عالمية، الإنجليزية تكون ضرورية جدا.